Alura a ie tanti tipi dë lait, a ie ël lait dë crava, ël lait dë vaca, ël lait dë tüti i tipi dë bestie ch'a i sun, no, a ie fin ël lait dë suocera, ma cul li al e ancura ün aut afé e a ie cul li ënter, cui scremà, a ie ën po tüta sorta, tüte cualità, tüte rase d'lait